<hesitation> Gn'antony mahatonga isa- sa e- gn'elefant mifanangorongoro mitambatry izany de amizay raha misy gne fahavalo hanafiky anazy dia afaky manohitry eniza zany indreo raha maro ary indreo mit- mitangorongoriny marigny be igny koa zany dia afaky miaro ake miaro e taranaky, indrindra moa izany e taranaky mbola madiniky da afaky da arovan'e zakabe de izay zany e mahatonga andreo mifanagaro mitangorona.